Ntelu la ñiŋ jamaanoo kayi domofeŋ siifaa siyaata aduŋ ñiŋ poroodiolu jamaa bi jee i ka saasaa dii moolu la le, pasiko foloo foloo, kimasio maŋ beteyaa fulanjaŋo mutaaridoo maŋ beteyaa asiidoo loŋ bari tabirilaalu ka fanka, ka a ke domoroo to teyi a maŋ beteyaa a ka saasaa le ke baloo kono.